Aida'una kaina'una egainia mara'i'unai, mara'i'una kaina'una egainia emai amai ababaga, amai avavine. A'a kainagaida boudadai eveni'u a'ada baoudadai gere'adada boudadai avavai, boudadai a'abikai ro'unai akoredia, nua'unai akoredia. Kainagaida moaradada boudadai daka avabibina, daka asia ve'o, ao'uda ova buabua diava, daura moaramuda vaono. Maorada boudadai eveniu a'anadada boudadai a'abikai. Aisania a'a moarada boudadai eveniu a'ana boudadai gere'adada avavaida, akaoainidia a'ana e'u maurina e nonoa. E'u maurina a'a mara'i'unaemai emai amai a vaisi, amai ababaga, amai a vavine a'ana e'u maurina nonoa, badinana a'a aida'una ena kainagaida moaradada boudadai a'abidia. Amai a vavine ero a'ana kaina'una e gainia ero a'ana maoradada boudadai a'abidia. A vavine aonani a'ana, a'a, kainagaida boudadai akaoainidia. E'u vavinena aonanai a'ana. Rava'uda, iva'uda, e'u nakimida daka osi iverea, daka osi moarada iviu vaidio o a'adina. A'a ra'auna maurinana a'ana emia emai agana. Asia o aida'una kaina'una egaina moarada boudadai a'abika ounanai e'u maurina nonoa. E'u maurina daka a'a vereada, aogaga'ada a'ana daka avavaia iva'uda, rav'uda, e'u nakimida osidi. Vanai vanai e'u nakimida, e'u rava'uda, iva'uda osidi a'ana vainai ourarona no ipaurainia ro'ava, va vainai va ouraro. Moarada ae'adi geve, moarana sina'anana ae'adi eda viunia aba'unai ko ao'unai no a korea ro'ava, da agana ro'ava asiara'o ve'o moarana a'ana e'ouraro ainava a'ana gaga'a ounana nana vako'ore a'ana ia moarana i'inana va ouraro aina. Badina aida'una evaono'u ema moarana sina'a geveni'ova o maora gavaka ge veni'ova a'ana <hesitation> voabia kaimurimunai vokorea, doma abia oma sia. O iana a'adana ekava ounanai nana ero ia maorana ia'adina vaviuna o nana ero ia'adina vaka. Ve'o a'adina voka a'ana sibomu emu maurina vova gaga'a. Verea garau garau na vapaurainia kauda eda vararo'o eda sia ei agenana ira'agaga ena vavaida da nonoa a'ana ounanai maorana aonora ro'ava gaga'a a'ana da a'abia ro'ava saidinai akorea ro'ava kaimuri'unai akorea ro'ava. Eda mai eda boe veni'u, eda ouraro veni'u ko, mai vainai'u va ouraro, va ouraro isa'i a'a gavana daka epuru va a'adina. Va ouraro, vavainai badinana aida'una kaina'u na egaina ai'na ounanai. Aida'una agana atenkiu ra, o aida'una kainagaida maoranana evei'u a'anana a'abikaina a'ana e'u maurina e nonoa. Kauda ero edamai emu rumana a'ana vo ouraro venidia, vo boe venidia, vo vainai, vo ouraro kedoro na vova siaua, eda orerada vo rai vo koreasi, geba gavaka oaniava arinana a'ana vo koreasi eda ania. Eda gebada vovavai vokoreda eda aniani, vu karubou, vo ouraro, vo vainai. Aida'una kaina'una againa a'ana a'a gere'ada boudadai avavaidia a'anana e'u maurina ra'au emia. Asia o aida'una kaina'una egainia a'ana maoradada momo'ai. Emai va iagana aonanai a'anana a'a maora kapea na aida'una evaono'u a'anana naku'uda avaonodia ro'ava, vavamuida, geigeimuida, aida, aua ba'udada vu'au, maoradada vuono a'ana emui babagada aodadai a'ana emui maurida eda nonoa. Ra'au nai vumia, ra'aunai vumia, emui maurida eda nonoa gaga.